जब भी मि उदास हूदू तुम थै पता हूदू कि मेथे कन हंसाण क्या तुम चुटकिला बुलदा या तुम इन बात बुलदा ज्यान मेथे हैंसण ऐजा ईं चीज मा तुम बिल्कुल ऊ छा भई कई बार दियाखि मिन जब भी उदास रैंदू तुम हमेशा इन बात बुलदा कि मि हैसण रोकी ही नी सकदू। यां म त मि तुमथे मःद छौ।